اذا كان بامكاني أرجع بالزمن لوقت في التاريخ احس اني احب اروح للزمن اللي كان متواجد فيه الفراعنة الصراحة، لانهم عندهم علوم مرة كثيرة وانا دايما اقرا على ذا الموضوع وعلى ثقافتهم واساس انهمن كان عندهم علم جم، وكان عندهم قدرة هائلة مثلا على بناء الاهرامات وعلى النحت وعلى اشياء مرة كثيرة احبها.